וויזוי מ'לייגט אריין א פען פאר די- אויף די דאך. מ'נעמט די גאנצע שטיקל, מ'דארף קודם ארויסנעמען, מ'דארף אויפברעכן א קליינע לאך אין די דאך, און ארויסנעמען די ווייערס און עס צובינדן אז ס'זאל קענען ארבעטן מיט די עלעקטריק, און נאכדעם <hesitation> ל- לייגט מען עס אריין מיט נאגלעך אויף די דאך.